Ju cridu ca nun ci fussiru tanti diffirenzi siddu l’umanità fussi capaci di rispirari sutt’acqua. Tuttu s’adattassi a sta situazioni. Diffirenti fussi lu casu ca l’umanità fussi custritta a viviri sutt’acqua dintra bulli capaci di criari ossiginu. Pi organizzarisi ci vulissiru cintinara di anni.